لوكان جات عندي القدره نختفي ن-نختفي أحسن على الأقل أعدائي لكل نقدر ن-نقتلهم بلا واحد ما هو عارفني شكون اللي قتلو وهداك هو ما تدخل لا حبس لا والو ما تروح فالمساءلات نصفي نصفي لك الحكام نتاع الصهاينة هادوك <hesitation> اللي في دولة إسراخيل الكل نصفيهم واحد واحد ما نخلي فيهم حتى واحد عايش.